Aɗa waawi wadde hen ko fotata balde sappo e joy, ka so tawii firgo oo ana moƴƴi kaa tawee bonaayi. Sabi ɗee kulle e hono muuɗun so firigoo no woordi ana ɓuuɓi nii, yaawataa bonde. <hesitation> Firigoo du, ɗun nii woni nafaa muuɗun.